कागदाचे क्लिप हेचो सगळ्याक वापर जाता। ह्या क्लिप सारी आनी तेचा वोर प्लास्टिक चडायतात, ता क्लिप सारी आनी प्लास्टिक लागनं लास्टिक कसा जाता तितुन जितले तू पेपर घालताय तितले थे घट जयत वायतात आनी ताह क्लिप पर्या तरेन कागत दरत।